यहाँ कुछ प्रमुख आइसक्रीम के जाओं के नाम दिए गए हैं जिनका, आनंद लो विभिन्न स्वाद में नेता है, वनीला। यह बहुत प्रिय है हल्का मीठा स्वाद है चॉकलेट का स्वाद एक किसी हर आदमी को आता है। यह गहरी और स्वादिष्ट होता है स्ट्रॉबेरी। यह ताज़े स्ट्रॉबेरी का स्वाद है जो मीठा और खट्टा दोनों मिलता है। कॉफ़ी कमिट प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श जिसमें हल्का कंपकंपी होता है। पिस्ता के नोट्स का स्वाद हरी रंगत ऐसे विशेष बनाते हैं। मैंगो गर्मियों में आम का स्वाद खासा पसंद आता है। नई चॉकलेट हेडलिस्ट स्प्रेड का स्वाद होता है चुनाव। हर किसी के साथ बंद करते हैं और ये सब अलग अलग आनंद देने वाले होते हैं।